Kua takaäräraäreta, öime guinoi yambobɨta vaera, vicicleta oime gueru kïraï yaroata vaera, pedal, cadenilla, jukuraï yaikatuta yaroata kua täkära, jare auto reta öime gueru, yambombɨta vaera, jaeko yaikatuata yaiporu